اليأس شي كتير بشع شي كتير مُمكن يتملّكنا شي يعيش معنا فترة طويلة إذا نحن ما أدرنا نتخلّص منّو، اليأس فينا نحن ننشرو بالمُجتمع الّي نحن عايشين في، فينا نيجي ننئلو لا أهلنا لا ولادنا لا رفئاتنا بس لأ فينا نحن نتخلّص منّو ما يخلّي من الأساس يفوت عا حياتنا لأنّو إذا تملّكنا وئعد فينا صعب كتير نطلع منّو لأنّو اليأس فينا نحن في- في اليأس يوصّلنا لمكان نحن ما منفكّر شي نهار نوصلّو يمكن يفكّر يوصّلنا نفكّر نأتُل، <hesitation> نسرُئ، يمكن يخلّينا نتعّب حالنا نفسيّاً ونتعّب ولادنا نفسيّاُ إذا كان معنا ولاد بالبيت لأنّو إذا نحن يأسانين وما إلنا خلئ نعمُل شي وخلص آعدين محلنا وما بدنا نطوّر حالنا ما بدنا نعمُل شي إذا عملنا غلط ما بدنا نصلّح هيدا الغلط خلص منأيس منئول خلص أنا عملت هيدا الشّي ما بئى فيني صلحو فا حنضل مكانّا ما حنطوّر لأ خلّينا شوي نكون أوعى، خلّينا نحارب الشّي الّي عم بي صير معنا، نحارب الشّي الّي عم بفوت عا حياتنا ما نخلّي يتملّكنا نحن نتملّكو، نحن نتخلّص منّو، نحن نسيطر عليه بس ما هوّ يسيطر علينا لأنّو اليأس متل ما ألت بي ودّينا لا كتير أمور بِشعة ما بدنا ياها نحن نوصلّا في كتير أشخاص وصلت للجُنون، وصلت إنّا تاخُد أدوية، أو <hesitation> إنّا ت- تشرُد بالشّارع ما تلائي مين ي- يحتويا. لأنّو يأس لأنّو وئّف حياته على شي كتير هوّي عملو كتير شي بسيط بس ما أدر <hesitation> يطوّرو ما أدر يصلْحه إذا كان هوّ غلط فا وصل لا <hesitation> نُقطة اليأس وصل لا مكان هوّ ما بئ آدر يعمُل شي استسلم للحياة. لأ نحن فينا ما نستسلم فينا نضل نقول في أمل فيني صلّح فيني أعمل وما نخلّي اليأس يتغلّب علينا لأنّو إذا تغلّب علينا نحن مُمكن نئتُل أشخاص ما إلا زنِب يمكن نحن نسرُق أشخاص هيّ بي حاجة تعبت لا هالمصاري لا جمّعتا، نحن يمكن نسرُق لا مسلاً إذا أنا عندي- <hesitation> عندي مشكلة بال- بالشُّغل الّي أنا في شي خصّه بالمصاري أنا يأست ما معي ما بئ آدر إنّي أنا دبّر هالمصاري يمكن صار في عجز يالمصاري وما أدرت دبّرُن يمكن أد ما انضُغِط واستسلم وإيئس يمكن روح اسرق لا خلّص حالي من هيدي الورطا الّي أنا فيا بس هيك أنا بكون عم ورّط أشخاص غيري ما إلُن زنب، فا لأ خلّينا ما نلجأ للطّريق السّلبي للطّريق المسكّر لأ فينا نفكّر فينا نعُّد محلنا شوي نفكّر ونحن فينا نطوّر حالنا فينا نصلّح غلطنا وما نحُط اليأس أمام عيونّا.